All- ldan puesi kanalə lu nalsə nis kwane nia kuche nakan le redimia kuche la takakul xnato les nadikan tileꞌ wado kan daa krioi xllinla dia dagasa krioi lo du bar lo izu wale lo yur lo lotela lachter lo izu le wallur garle xito nebititəx late liaba xchoaba leideex na nia kuche le xnaga neexni.